Preferirìu esi ë comich përché a fa ri-i tüta la gent e përché a m'pias propri pa balé, alura vurìu propi pa ese ën balerin, ënvecce vurìu ese ën comich për fe cuntenta la gent e fe pasé ël temp a la gent